<noise> une pavusiku ndingasimuke, ndandi nditereka tayari, <noise> ndinywa itschai, ndiluta kusyamba. Ndingakiluke kusyamba, ndikilyuka sasaba au sasi nane, ndingakiliuka, ndikoka, ndilikira avana virya, <noise> vuvalye ndipukusya, <noise> istisa, <noise> najune ndipukuwa ndiuta kulonda imboka ijapamie. Ndingalonda imboka japamie nditereka, <noise> ningatereke kumie, <noise> nditereka ikyakurya kangi sakumi nambili, <noise> ikyapamie, <noise> ningatereka ikisa ikyakurya kyasakumi nambili, <noise> pamie, <noise> ana virya saa moja, <noise> sambili, <noise> vangarye viruta kwikona, <noise> vangarute kwikona, <noise> une pondi kuvomba ikimbombo isyingi. <noise>